هلا شباب حياكم شو اخباركم انا اخوكم راشد توي انتقلت جديد للمنطقه من مدينه الجهراء ,وساكنين هنا جديد في الشارع حياكم شو اخباركم عرفوني على نفسكم ,انا ادرس بالجامعه هنا ان شاء الله يعني نكون اصدقاء ,ونلعب سوا في الشارع سوا حياكم كلكم تشرفت بمعرفتكم.